Majadig yi a livi udi gamai aleba bugiya kodiga mai gin alar e erin nasara kodiga indagin u nigeria kodigamagin alu vumari mulmu kamari digu baska mai maja diga in makaranta digamai gale gur thur gin uvuna diga an diga mul thur ginma nagayi ai diga abalu dunya nagayiai dighthir gin nagayi ai zirgi maja mult karatuma nagayu khgjamai ivegighbas ka da’adi diga iri karatugin gamult karatu gaguri thirgin uvuna gamile magh du sal gattur mala magu mala ga hursal ma cha tuttuku amma maga anda ive tuttuku dummu amfanirma aimai zur dama maga mai iri makaranta gin ive diga a guri thirgin adi nagu agu rithirgin wuna nagu in da gin uvuna yajan ko yika bannaki kuri thir giya komai ko diga hur da alu kasan waje keba mul thir ke mule karatu uvuna ke guri thir giya uvuna dudigu yi a iya sai digu diga ather dugama alar vi buduni galuba mule tsegayi umai wudutagu digamma daleba da gasuba huda gatubar namur musuarmur dai mushar mur amul karatu kind baska mail u lau mari kai dinda mai alar iri nasara kinda tba mul karatunda ma din baska gur thir da ya ai najama albarka salldigabaskagu a wara khmai u dunya gu iju khmai digh baska mule segin. Jan ko naju untagu ma naga yi sugin bale mma digamai din du a hinan abu lanku anlanku anlanku akwaku diga yi tirginyi ganga di gu gangagin diga aguri sur dunyagin ulagur sakani gin aga iju diga multir ginyi kai kukuma albarka duga agir in divi tuttuku su sumya mushar mu yar kinda kuba alu kuku kinda akuba alu laiku ala gutir tir ayi mai jan a tu amma digamule karatu gin di gamai gai marbu karsan waje diga abu mul tirgin abufuna maga abu mule tirgin gara sigin lapiya ma minga agul tir lapiya nagu lapiya ivi diga luba paya su gin adiba ki iju apathan lagu diga baska tharsu sumgin adi anu kir yi jan duga agu u dunya amma dunda awuna da kya mai kiya mul sha’awar anu kirda kya ba gur tirda abufuna min wafari akwa ivina niri sum ivi ayi du iju tsarku apah na lagu duga aguri sun gin adi digu kira mai digu kila leba gur mai. Buɗuyafi divi tutkuma ai susa umai kudu musha mai gamaira gu karatunda ha mushar mul unag m kinda mairda ayayikaratu uvur mai du zir asikagu kija nagaga makaranta udumulmufa yakaratu vunmai a yamai dufuta dizir kiyaja zir a fulba lagu a a yar karatur kasa kaza du zir asikagu zir’afulbalu dole tunda diga isu giyi zirarayu jiba karatu ijudha gu abaiyi maja dha dhir uvunam munagu ivi i du dum kiradaa udun yak mai kii ellin digu basuka thur a sudiya siya dumagu dugu labfegi yi lukina ivir dagiyi dara fafaya fafaya sa buri kijak a lukul yayi mai aaa ayimunagumai kil ivinduga mailu duniya garagur labfeyar kurgi digun daagiyi na duga thaiya sur iginyi naramur na u ɗagu abur yifa sigiya umulmu kufa kija arziki kesaimule yathur thilgiya yahir mala maja dusal yahir malagiya uvun ya thir thurgiya yasuwa limai yandagiya uvun yadu gulabfe eni i dundukar dadiya duniya zagui iju tutku ayabarmu raiy, uduniya sai adu’a gamule kidiju anu zirgiyi dijandaa lapfeyar.